ابدا ما اقدر اشتغل <hesitation> بوظيفة تكون تعاملي كله مع الحيوانات، لانه انا عندي فوبيا من البسس وكمان اخاف من بعض الحيوانات التانية، فانا حكون سيء بهذي الوظيفة لانه ما حقدر امنع كل مخاوفي بكل الاوقات، يمكن حاقصر بعض الاوقات.